Ny lafariny io zany dia avy amin'ny fanovoza voamaiky, ohatsy ny vary na koa hoe ny tsako mba hivadihan'ireny ho lasa vovoky, ny fomba fanaova azy io zany e da manao fandiova heky i amin'ny voalohany, lafa vita amin'izay fandiova ingy e, da atao ny kosoam-bary na ny fikosoan'ny tsako iny arakaran'izay akora fototsy nanamboara azy eo, da lafa vita zay da atao ny fitehiriza azy mba hanasaha ny ampahany amin'ny voamaiky.